A tiyunoyi a tinwanoyi a ngararowanoyi a kṫnwunoyi kani to mun lta tiyiwun mun naya zda, wedṫ bawai wana duniya mun dimaya godiya mun kume gode gharahau niwan domun doo rayuwa faka ltahu fa mara gharahau nihu dṫ arafa ta darhi kani fama hamba dṫ ra wankakau, adama wanka muna ta tulama lallai tsṫrṫma mi dṫma hṫmba dṫ buwei ma, mita tsṫra ma mi dṫma himba dṫ buwai wiyu, mita dṫma himba mida ta dṫkaya labariyu, tsṫrku fa dṫma hamba fada ta naya a tiyuhu, ghṫnsṫ buwai, ma doo lokachi ji chenakṫn dṫma lokachi ba kwahiyu sṫnaku, faga ta dukaya doo hṫmbana da diṫngai dṫngi faga ta dṫkaya doo himbana ara kumai, to ciya lu fa dukaya yikwa muna ma ai iya hamba mbṫna dṫ dṫma ka a dṫn sai to, mun muna ta naya himba mbṫna bṫlama mun bṫlamu sai, fṫ ba fiye kṫyau a rage ta hu fi ba fa ki mau a rage tahu, wimata zai sṫn a kalpu, yauwa miya ta dona fa ji, zai chanhu, haka zai chanhu fad fiya dima ka lallai fiya dṫma katsṫ katsṫ, mun muna ta naya hamba dṫ ra wanka ka moyu, a dama wanka miya miyeni muna ta rawama a kumai katsṫ katsṫ a hankali ṫna zhararṫ, gta matsayi na mun lai gabṫna mun ramu washashan dṫbṫ kṫdu, mun bana dṫngaya nu gwina juji, kaga muna ta na himba dṫ ra wanka moyu, a dame wanka kabi bawaza muku kani, mun muna ta naya a matsayi nahu fi vṫrkṫ sṫn, tsṫrku fa tsṫga fu ṫna kowainekṫ. Domun fa sṫmma bahi vṫzdau fa sṫmma bahṫ mukwau fa sṫmma bahi chamazau fa sṫmma bahi tsakiya yiwu miya ltama ṫna fiya mina ltama ṫna fiyu wa, fiya ltahu ṫna miya fima ltahu ṫna miyu wa fa sṫmmau kwafa dṫ ghṫnsṫ, to fiya tsṫra hu fada ta kaya ṫna yasife ma, tsṫrku fa kuya vashihu katsṫ ka tsṫ fata tsṫrahu fata ta kaya ṫna vashihu kutu ka ghṫnsṫ ji bana tsau, tanu a rahu a kutṫ niya kṫn tsṫmka fa donau faka tsṫrahu fa donaka time tiga pṫnahu amma haka dṫnga nu hame donau ka, tuma daya pṫnu fu, tunda fame tsṫgafu kawa di kiya dṫ tsahu dole faji donau to mun tata diman tamba a ghama ka tsau yuk a waiya muku du ra kowaiya muku a dukununa mun yanda mune bṫlaya mun du to mun muna ta dṫkaya lallai muku madṫ ra takaka moyu mun a dukunuwun ji muku ma muna bṫlana, e amma hṫn kuma miya miyeni lallai wiya muku gui mada buwaza wan mukwa zdṫgakṫ bangṫ a dukuna na ma nada dṫnga nu ndi muku gyarya eto, amma wi sṫmma ko hina ta daha ma ji dooza je zdṫgaza muku, gyaryau, amma ena munda ta daha wan dṫma zdṫgaza mudu gyaryau mun a dukununu ta bulta gan mukwa meri dai ltṫna dṫnga lta nu muku gyarya, mi kuma a dukuna ma lallai njṫ jumaa ka nji juma’a ka kawai ji muku gyarya. Don mimiya ta naya wan muku madṫ ratla moyu a dunama mi wṫya sbṫ, hṫn kuma a dukunana hṫm miya miyeni hin musamma wan lokachi bakavur duk muku madṫ buwaza ka njṫji muku gyarya a dukunana kuma fiya tlahu a dṫkayakṫ piyatṫ muku takaka, wan yandena mide tlama mima mukwa zahiya sal tama mi daha njṫji muku ma dad, njṫji muku made tsahu mṫr a ghṫnsṫ njṫji iyambṫ a ghṫnsṫ njṫji muku made lsahu ghṫru a ghṫnṫ, njṫji iyambṫ mad tsahu shosho a ghṫnsṫ, dulokaachi ba fiye dona ghṫnsṫ kmukwa fiye daga kṫnfu fa rawa ghṫnsṫ kani njṫji muku ma njṫji de tsahu, kai musamman mi doo wiya sṫbṫ, faka tlafu chamaza wan irin karfe tsṫr na chamaza, fa buku se pṫya wai fa sṫnau fa sṫnau fa ka tlahu kani fa bahu fa bi babbṫsa nguraro fu fa bṫsa ni a tinfu ni me faka bahu fabi dṫma guda tsṫr kani ta ṫna gani faka ruwusṫ kani ti tidṫ dṫnga chewa faka rawuṫ ka doo taka muka ta dawaya hu dawayau ta dawayahu hamba fada lu, amma fama naya tlṫnu ndṫ hamba dṫ tsahu kani miya ta naya wan tlṫn ji katsṫ katsṫni a dukuname to ghṫnsṫ ta zai wankaka ji katsṫ katsṫ.